komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld segjum við frá barnalæknum sem gleyptu Lego kalla í tilraunaskyni heyrum í tveimur hressum vinum sem vita ýmislegt um jóladagatalið á

og fáum umfjöllun um nýja barnabók í krakka

ég heiti Sævar og nú verða sagðar sex barnalæknar frá Bretlandi og Ástralíu gleyptu Lego kalla á dögunum þeir gerðu það reyndar viljandi og nú hafa

þeir verið að rannsaka hvað gerðist tilraunin var gerð til að minnka áhyggjur foreldra barna sem gleypa leikföng greinin um tilraunina heitir allt er frábært eða everything is

sem er einmitt

í Lego bíómynd sem kom út árið tvö þúsund og fjórtán barnalæknarnir ákváðu að gleypa höfuð á Lego kalli þannig gátu þau fylgst með ferðalagi Lego höfuðsins í gegnum meltingarveginn og komist að því hvort það sé hættulegt fimm af sex Lego

kubbunum skiluðu sér nokkuð hratt og örugglega í gegnum meltingarveg læknanna einn þeirra átti í einhverjum smá vandræðum en sagðist ætla að fylgjast áfram grannt með sínum

klósettferðum næstu vikurnar það tók Lego kubbana að meðaltali tæplega tvo daga að skila sér alla leið tilraunin var ekki bara gerð í gamni einn læknanna sagðist vona að hún veitti foreldrum ungra barna einhverja huggun lítil leikföng eru á eftir smápeningum það algengasta sem lítil börn gleypa reglan er að ef börn gleypa hluti sem eru yfir fimm sentimetrar að lengd eða tvær

sentimetrar að breidd ætti að leita til læknis líka ef börn gleypa peninga rafhlöður eða segla höfuð á Lego köllum ollu læknunum ekki miklum skaða en þeir segja allir að fólk eigi ekki að gera þessa tilraun heima næsta laugardag hefst jóladagatalið hvar er Völundur hér á RÚV jóladagatalið var áður á dagskrá árið nítján hundruð níutíu og sex

þetta er allt í lagi við erum ekkert gamlir en jóladagatalið segir og okkur já en Völundur er smiðurinn sem smíðar allar góðu jólagjafirnar og þetta er sagan af því þegar hann hvarf og við þurftum að leita að honum einmitt og í leit okkar að honum rákumst við á ýmsa skrítna karaktera eins og til dæmis Salvöru

góða skemmtun þá er komið að krakka í kvöld höldum við áfram að segja frá nýjum íslenskum barnabókum með aðstoð krakka í hæ bókin sem ég las er þessi hér þitt eigið eftir Ævar Þór Benediktsson jæja Lúkas geturðu lýst bókinni í þremur lýsingarorðum skemmtileg fyndin og áhugaverð

það besta við söguna hvað þú getur gert mikið

hvern er sagan að þínu mati bara sex og upp í allan aldur hundrað og tuttugu ára mhm hundrað og tuttugu ára krakka er þetta bók í einhverri seríu já hverjar eru hinar þetta er bók númer fimm

eigin hrollvekja þín eigin goðsaga og þín eigin þjóðsaga hvaða lærdóm má draga af

á ekki að drífa sig of mikið að gera hlutina kom þér eitthvað á óvart hvað framtíðin í þessari bók bíður upp á fannst það skrítið já borgin Palermo á eynni Sikiley var kosin fallegasta borg Ítalíu í

nú á dögunum þetta er ekki í fyrsta sinn sem borgin vinnur verðlaunin Palermo er mjög gömul eða um tvö þúsund og sjö hundruð ára og er á heimsminjaskrá UNESCO hún er þekkt fyrir ríka sögu og menningu fallegar byggingar og góðan mat við þökkum fyrir okkur í kvöld sjáumst á mánudaginn